हम एक विद्यार्थी जीवन व्यतीत कई चुकल बाटी। एहि नाते हम ए बहुत अच्छी तरीके से जानिला कि विद्यार्थी के अपने साथ विद्यालय का का ले जाके चाही। अगर हम फेर से ए मानी लेइ कि हम विद्यार्थी हो गइल बटी अउर हम्मे अपने साथे जरूरी जरूरी सामान ले जाएक बा ते हम सबसे पहिले हर एक कापी किताब जौन पढ़े खातिर जरूरी बा। और बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्केल और अइसन कुछ जरूरी सामान जैसे लंगड़ा प्रकार भी राखी लेब और पानी के एक भरल बोतल जौन दिन भर हमरा पास के बुझा सके और खाए खातिर एक पौष्टिक आहार से भरल टिफिन भी ले जाब। जौन स्कूल में इंटरवल भइले हम खा के अपने के दुबारा से चुस्त कई सकी। नाही ते हमरा शरीर में <noise> कमजोरी आ जाई। वैसे भी विद्यार्थियन खातिर पहिले के साथ-साथ खेलो पियल बहुत जरूरी होला।